In França thon se kan udhosin më i mirë të jetës, e sekundu u ngë ë ftet përçë in Italia e kemi më i mirë, dopu thonë se kan verën më e mirë çë sistir, e edhe këtu sekundu u zgarrarjën e pran çë kan, la Tour Eiffel e këto shurbise.